Nële ni ni yàlla bindee doomu adama ñuy toog di waxtaan <noise> ñoom picc yi noonu la ñuy toog di waxtaan <noise> mais ñun munuñ dégg seen wax, waaye boo seetee seen comportement nu ñuy dajaloo eh di naan, walla ñu lekk ba pare walla ñu naan ñu toog si ron garab bu sedd saxa-saxa boobu ñu ngi waxtaan <noise> fekk saxa-sax boobu am na lu muy wax ku nekk am na looy wax. Ba tax na même pël yi sax am na paa yoo xam xam ne picc bu defee rek mu ne picc bi wax na nangam ak nangam ñoom suñu paa pël yi dañ ko doon def. Picc bi wax na nangam te loolu mooy am <noise> loolu amoon na si suñu paa yi, ba si pitax yi sax. <noise> Am na pitax boo xam ne tey bu wàccee sa néeg lu mu wax na la indil xibaaru jàmm walla xibaaru bon, walla picc bii ñëw si garab yi guddi bu bu bu dalay indi xibaar bu baax ak xibaar bu bon yooyu yëpp ñun dañ ko dee xam sax ñun si suñu bopp <noise> man sax xam naa bu waxee rek mun naa la wax ne kii de <noise> indi na lu baaxut. <noise>